Mai, tre, ini, sono, sonio, sonoma, nine, esini, oye; oye gberi fingi, oye mai fingi, oye tre fingi, igia fa jei, jei, inifa si, tre fa si, maifa si, gberi fasi, sigbasi; sigberi fingi, simai fingi, si tre fingi siini fingi, bi so no fingi, inifa sue, tre fa sue, mai fa sue, gberifa sue, sue gbasi. Sue gberi fingi, sue mai, fingi, sue tre fingi, sue mi fingi, sue sono fingi, inifa mesi, tre fa mesi, maifa mesi, gberi fa mesi, mesi mai fingi, mesi tre fingi, mesi ini fingi, mesi sona tengi, inifa mesi oye fingi, tre fa mesi oye fingi, mai fa mesi oye fingi. Gberi fa mesi oye fingi, mesi oye fingi, mesi oye fingi gberi, mesi oye fingi mai fingi, mesi oye fingi i na tre, mesi oye fingi na sono, inifa te si, tre fa tesi, maifa tesi, gberi fa tesi, tesi gbasi. Tesi gberi fingi, tesi mai fingi, tesi tre fingi, tesi ini fingi, tesi sono fingi, inifa tesi oye fingi, tre fa tesi oye fingi, mai fa tesi oye fingi, gberi fa tesi oye, fingi, tesi oye fingi. Tesi oye fingi na gberi-e, tesi oye fingi na mai, te oye fingi na tre, tesi oye fingi na ini, tesi oye fingi na sono, inifa, iniasi tre fa iniasi, mai fa iniasi. Gberi fa iniasi, inia si gbasi, iniasi gberi fingi, iniasi mai fingi, iniasi tre fingi, iniasi so no fingi, inifa iniasi oye fingi, tre fa iniasi oye fingi, mai fa inia si oye fingi, gberi fa inia si oye fingi, iniasi oye fingi, iniasi oye fingi na gbe ri ye, iniasi oye fingi na mai, iniasi oye fingi na tre, iniasi oye fingi na ini, iniasi oye fingi na sono, <hesitation> inifa sono si, maifa, inifa sono si, tre fa sono si, maifa sono si, gberifa sono si, sono si gbasi.